A' te ndvelya skwi indi ndawa a' kawa ndiyaa, ninga gina a, ka ndiya'a, har a' kaga mitsi ngaua koda vhi ngeme ngeme a' ka giyaba kamba ka nzai ngama ka ndi skwi ndi ngide bima ninga'a, mabir da skwi man ilawa yika ninga'a, mavir dawa'a, ndo man ka ndow mavir dawa'a, ting babba nga a, ghalaki skwi man nga ndiya'a, tantan'na ta ndiyabi aman ta ndi ninga'a, gina a, ta ndiyabi aman ta ndi ninga'a, gina a, ta nzakada hara ta yau babub hinga a ta yakad babnga a, ta sa yinga a vasaa, ngabasa ngagir nga ndou mavir dawsa'a, ko phiz phiz ka phiz mavir dawa'a, ka tsikadam wibi ta sa ndow daw skwi ngide man ta ndi bi sai mavir dawa'a, a ta nzawa'a, va daw sa skwi man ilawa'a, a, iyikam skwi man inwutsa dawa'a, zhebi ding dawa'a, ninga ko va, va sat kam iri in'nzi tuhot sat kam a, ngatsi tsin skwi in'ingide a'ngatsi ma aka gad ba ma ka ndi dawsa to skwi intiba basa man zhekle in taka haka a'dzak kumba a, bi mavir daw ninga ko maf maffa a, ka warda kilwid wida'a, ka ndaa tamba a, jina. Kasada tie marawid a' vinba mjin ninga tsat ka ward diba a, bali ka piddama a'ra' ghaliki bugiz ningaba ta giya'a a, ka rubba mbaliba ko giya'a, kamba piddaa, kaha'a, marawid ninga ba giya'a, ka ta mavir ningaba ka mba ndiya'a, to in'nas man ka ndin ningaba kullum ka ndi nimga gin kam kullum ka nzai ngaya skwi ngidakekka mai war tnduvga skwi in wutsa mavir daw sa zhebi dawar ninga wahal ninga a' zhe sata' ar sabi ka si skwi sa, a, gida'a, bi inzi ninga kasa balyama in bal ballabi kasa da sldaka'a, ka pizu'a, ka pits kam a, skwi sa tipa a, zina ka jakda a, zina kasa tsiya'a, aika tsakada a, wia, kasada skwisa kawai ning a, ta dzawa ai ninga a, bi in skwis ninga in piz kawai a, skwis ningara, skwi in fina dawsa a, zhibi skwi man ai war ti nduvg ninga nasa a, mavir dawsa.